Baffle ndraiky kara boaty ngedangeda regny igny izy fa <hesitation> agnivonazy ake kara le haut parleur igny aveke izy misy fil mitsôfoko agnaty aka aveke izy kôfa hoe te handefa hira igny a- le fil avy aminazy igny atsôfotro amle amle raha magnegno igny fa tonga de lasa midontsidontsiky be eo aminjay igny izy azon'ny baffle igny.